Erikwama kutse erihulikirira amakuru kyiwene kusangwa wukiwukaminya ebikafayo omwarihanga ryawu kutse nomwakyihughu. Ekyi kyikakolha kusangwa omwabuthuko emyaka ibiri enyuma yithisathu mwabuthuku bwa ngumibiri makumi abiri omwarihanga ryethu muhasa ekyilhwere ekye Covid 19\. Ababakahulhikirira amakuru mubaminya ngokubakibakayitasya kubakibakayithwa erithendithunga obulwere obo. Nekyindi erihulikirira amakuru wukaminya ebika ebikayasa embere ngabikayasa bithi. Ekyi kyikakolha kusangwa esehenu abakahulikirira amakuru bamabiriminya okwa okwabunyoni obwamabiryasahu omwarihanga ryethu rye uganda ne japan. Kusangwa erihanga eryu ryabithuhimbira e- esyanguda esiwene esithuthukaleberya okomavideo, esithulwethukaleberya mwasyamovie emisathu eyabeyisya. Nethu erihanga ryethu erihanga ryethu ryamabithunga amawuda awalingayu. Nekyindi erihulikirira amakuru kyikathumanyisaya obuyilinde bwethu ngabwamahikahi kusangwa Omwerihanga eriri hakuhi nethu eye Congo habibanika abakayekera e government yeyu neru ahu wamawunemuhulikirira amakuru wukaminya ngabyamathahikahi kusangwa abalu abandu abu bakabanimuhika nomwarihanga ryethu. Wuma wunemuhulikirira amakuru wusangwe wukainya iwayilinda obuli mundu ayakahika okuwawu. Nekyindi erihulikiriraa amakuru kyikathuyamba kusangwa bakabanemu thumanyisya ngoku bikayabya embere kusangwa hanemu okwa okwamakuru ibathubwirambu obuthuku bukindi ghana so abakakolha isibali omwasyanyumba bayilinde eriyi <hesitation> erithendi yihuthalya nobuthuku obwanginahunduka. Nekyindi erihulikirira amakuru kyikathuyamba kusangwa okomakuru aya bakabanimuthwesya ebindu bihyaka ebyangaleka ithwabyahu ndeke Nekyindi ekyithiwene okuhulhikirira amakuru kyirikyithi hanehu okwamakuru ibathukagye amahanga awakulhakulhene, akathuha esya akathuhabulha okuthendihikayo kusangwa omobuthuku bwamakome obwe up to buthuku bwamakome obwerihanga erikulhakulhene omwakyihugho yi- USA omukulhu wayo mwabuwa athi sendibya akathuwathika nebibatsi eyasilhimu neryo ekyo kyikalheka yithwe abamahanga awathakulhakulhene yithwa enda omwabuba yithwalhengekania ngithwabosi ngathukindikwa, nekyindi erihulhikirira amakuru aya bakabya yibanimuthubwira ebindu ebithatholere yibathubira ambu bwanu omorihanga re- Uganda Mukayabanika olhuhi kandi bakikolesya ebyuma ebikahutaya handu hanene ithwanginakwiramu. Nekyindi erihulikirira amakuru hanemu abana balere ibalebya amakuru, ibalebya ebikabyayu ibalebya obulwere obwamasa neryu abana baghenda omwabuba habwekyilwere ekyanginasa ikyabitha abosi. Nekyindi erihulikirira amakuru abamakuru ibathutheba okwakyindu, ibathutheba ambu omungya obuthuku bukisyabya ndeke, wukisya wukakolha obuthuku ibwahunduka ibyanububuka kutsibu